د موسیقۍ د وسایلو نومونه لکه پیانو، ګیتار، وایلن، ډول یا دمبوره، <hesitation> ټرمپیټ همدا رنګه توله، سکسافون، کرلینید، سیلو، ټرمبون، هارپ، اکاردین، بینجو، ټمبورین او همدارنګه ماریمبه.